Me compleanno ideal al e fe 'na festa cun amis e parent ëndua ch'a së mangia 'na turta e a s'fa dë giöch ënsema e pöi a s'fa cuat riade e a së ciaciara e pöi s'as pöl a s'fa sina tüi ënsema